பிரபலமான உணவுகள். செவிச்: சிட்ரஸ் பழச்சாறுகளில் மாரினேட் செய்யப்பட்ட புதிய கடல் உணவு, வெங்காயம், தக்காளி மற்றும் அஜி அமரில்லோ மிளகுத்தூள் கலந்து. கடல் உணவு அரிசி). செல்வாக்கு மற்றும் சுவைகள். சுதேசி செல்வாக்கு உருளைக்கிழங்கு, சோளம் மற்றும் குயினோவா போன்ற பங்களிப்பு பொருட்கள், அத்துடன் வறுத்தல் மற்றும் வறுத்தல் போன்ற சமையல் நுட்பங்கள். கச்சா கரும்பு பாகு.